Manahaky any hoe fanasà finga amy vazaha aloha tsy haiko fa raha tsy misy atoy moa zao. Fa fanasà finga atoy lafa baka nihina, ajobo anaty koveta ao de asia rano, de sasà amin'ny eponzy. Vita sasa aminn'y éponge iny, apetraky ambony latabo eo.